Ël pruget d'ades a riguarda la toponomastica, cioè cöi i nom di post. A m'apasiun-a perché a zmìa pa pusibul, ma darera a ogni nom a ie cuaicoza, a pöl esi 'na persun-a, a pöl esi 'na bestia, a pöl esi 'na pianta, a pöl esi 'na manera dë vivi, tüte le parole a parlu